Kamaʻaina wau i nā mea ʻai o ka ʻaina o Iāpana. Loaʻa i nā mea ʻai Iāpana maʻaneʻi nei i Hawaiʻi. ʻO kaʻu mau mea ʻai punahele ʻo sukiyaki a me ka sashimi. Ua hoʻomākaukau a e kuke lākou i nā mea ʻai me mau mea ʻai hou nā kanu, iʻa, a me ka pipi.